Azafady koa ngahy e <hesitation> ajanojaniko ao nga e kivàko akao igny fa zaho mokony misy dià telotelo andro de saiky hoe <hesitation> tavandreko andre si zany alongany <hesitation> hagnome hagnina mbanin'ny <hesitation> hagnara-maso agnazy akeo, fa izy io ndraika efa misy hagnina mban'ny ragno napetrakanay akao fa le fagnasivana ananjy agnatin'ny lasietiny akao si zany de zany fa <hesitation> zaho aby a <hesitation> malaky mieriny, vao vita telo andro de tonga de mierina zaho.